Tornevisy misy misy izy helihely, misy izy ngedangeda matetiky koa efa misy numerônazy mintsy mipetaka aminazy kara ataonle ôlo amin'ny atelier regny igny zao tergna ma- mahay regny zah mahay fa misy maventiventy misy helihely, fa tsy aiko magnavaka hoe manankôry le helihely la manakôry le ngedangeda fa za tsy de mampiasa izy regny.